يعني اكتر حد ساهم في تكوين هما اكيد اهلاي. تشجيعهم ليا ووقوفهم معاية وان هما حفزوني ان انا نقدر نتعلم ونكل مسيرة تعليمي حتى بعد ما اتجوزت برضه فضلت مساعدتهم ومساهمتهم ليا ان هما يشيلوا عني عيالاي ويسبوني ان انا نذاكر وان انا نشتغل، وان انا يعنييي تتوفرلي حياة كريمة حتى بعد ما بقيت بعيالي. طبعا تأثيرهم ومساهتمهم ليا هي اللي ساعدتني ان انا نكمل حياتي بالشكل المرضي دا.